In hul swa daga ksa mè? Ngoz ba mana pda tèt ba a gada dè wara sabi ndawa gwaliga ta tsaya dabb da nda kan muduwa sata ghinè muduwa nènga ka, a tsna ghida ghi skwi zlin vadbi a hla tèlèlè a muduwa bka ma skwa gadak ba kagi motsor a diya mènè, bab motsor ka tai muduwa bai tva skwin di man i ngra tèlè avar sat bka vaya zhè, skwi ngidè zhè gimm gudam bka hubra gimm ba, ai vaya a hil skwiya bi um hubur ba hil skwiya bi, mèmid ba a hil skiya bi, sai vaya sa ahh muduw madauk kob gi ngaya gau kèkkè bka man da gi ka aa ngats hud gi ngaya ntsa ba man in mblup sta a ngats ka mavar, ngats ka koba, a ngats slèwèd, a ngats ka vannda, ngats ka diya, a ngats ka daw, tsir mburum, tsir thorum, tsir hawun ama ngats ka tèlèlèlè ba muduwa ka in zlèn nènga ngasa nènga a, a ndva tèf yaw man ka gala bi hab buh ngai bi ba, a ka daha buh ba azna a krats da buh saw sa a nɗva vanda tatt buh tèffa ka gaɗ ndawa? Motsor dɓ gima ka ashè muduwa, Bab motsor tai maduwa azbi tva skwi hi mana a skwi hi tèlè man i ngra sat mab ka <hesitation> kada gus mathiya a muduwa bi. man ndo in gadak ka muduwa da ana gadaks dakwa, <hesitation> muduwas dok a ndiv skwi tigɓ muduwa ta gadska a ghidè man ka hil skwi ara nènga ma ta vak mèmm ba a ngzaka bi a hila hila hila muduwa sa an nduv kakaw tè shidaf, shidaf ngoza ndump pba in ngwats vannda ba sai a ndva in ngwats diya ba sai a ndva, i ngwats gugum ba sai a ndva in ngwats a mam na skwi diman biya da ngwats tpa a muduwa ma a ta ghad sa mab dok a ndir hka mènè a nènga ndirhè, a nènga ndirhè. a nènga ndirhè mudu madok motsor in biya muduwa ma motsor kai tsa, muduwa motsor in biya nènga a sai, a sai <hesitation> a ndva skwi sa kthumdèlèk man ka war tsam tsam nta dakwa a mba, man kada warda tsam tsam ɓi ayy maba a kada kalana ghid sat mab ka umm sai in ndva ma ai kèdè war skwisa madakwa atpa sabi ka ghad wa gwalig in hul skwig sat wa? Ai ndawa ngidè a ghad è sun ba ngidè ghad è sun ba man ndo a zhè tighi ngaya aii aii kai kin ndi gi kina gai maya ay maya kaba gwaliga nga da giyaka skwi bab gi kè ma tmab muduwa mab dakwa a ndva kwalanghi ngai sa tèffa motsor ntai muduwa az bi,